<hesitation> تعالى أجولك يا صديقي، لو سألتني شخصياً بجولك أفضل خمس أيام بثلاث ساعات ليش؟ لإنها بتوزع الشغل على مدار الأسبوع وبتخليني أرتاح معظم الوجت وأقضي وجت كبير مع أهلي وأصدقائي، أما يوم واحد خمستاشر ساعة شغل متواصل أعتقد هذي مرة صعب، كمان ممكن تأثر على صحتي وعلى تركيزي.